Kuí, kuíxa yo kuí nrida nroño kui ku xhuyunó kui ku iin nuxaxhí, no kuí no ituno xhinokui yuku ichino xhinokui kotoní nuko kotoni nunrueá, chí nguixhi nguayo anyo ichi koyo iin ñunu yukú kuí xu kuta ininá xa'á kuixa yo'ó vida xayo'ó kiti yo'ó yukú yo'o no xa'á xuyu kuini kuini nguena kaxa'á kui ku vida xungue.